Ma pigem kullõ iks helüraamatut. <hesitation> Kuigi noh, parhilladsõl aol ma pigem kullõ määnestki podcasti. <hesitation> Et ma pigem sääne väega muusigakullõja niimuudu ei olõq esiki.